Chileenii adhaa ishia birria thaa diniathi Jira iyo maa thaa ishia Jira thaa wariafaa thaa dini ishin romaan catholic dhub akii asilimia kudhen shanii khantiii christian protestors dhub thaa birrinii ishin wonn ishin kasjirthu mambo university iyo shulenen lila somthiii mzikiaf iyo sirbinen iyo thabinen bolifaa rodhea sky ring sagale ishianen sagale bahari nyathii iyo cheponen lila dhudiye iyo matudane hin nyathii